لعبتي المفضلة هي الشطرنج، لأن الشطرنج يقوم بتنمية التركيز والتفاعل الاجتماعي، ليه تاريخ ط- ليه تاريخ طويل مما يضيف له عمقا ثقافيًا يعني ويقوم بتنمية المهارات يساعدني على تعزيز اتخاذ القرار وحل المشكلات اللي بتواجهني في كثير من الأحيان.